Nii gnéckma mbhuumo, mu kiikatighi, mu ringi dhéye idimbile iwobe, gwéélati, di méti iwobma mu wéélati dan, nfuu suuru gnéckma. Ghuna miine nkottu. Mu la mumu yi kaye. Mu la wéélati yi mhumu yi. Ni mu mumu yi song, mu la yick-i-kusu-nkuusumo jaa. Mu ringi-ku-d-mhuumu yi hanne ngwii nraare. Nlaa kuusu mo.